थोडी मोजकी पांतां मोंचें जीन्स पांट जी छेडें किवा छेडवा घालपाक शकता। जी फुईच्या कापोद्यार बॉरें दिसता, फॉर्मल पांत हि फुईच्या कामार जाऊं कि पार्टें घालपाक जाता आनी घरां बेस्टें पांत घालपाक जाता।